اول شي بحط الطفل على سطح متساوي وبشيل حفاظة القديمة، وبتأكد ان المنطقة نظيفة وجافة، وانظفه مناديل مبللة، بعدها بفتح الحفاظة الجديدة واحطها تحت الطفل، واتأكد ان الجهة الخلفية اعلى من الامامية، بعدها برفع الجزء الامامي على بطن الطفل واثبت الاجنحة الجانبية، واتأكد ان الحفاظة مريحة للطفل وما تضغط عليه، بعدها بلف الحفاظة القديمة احطها في كيس بلاستيكي، واتخلص منها بشكل صحيح، وبعد ما اخلص اغسل يديني بالموية والصابون مرة كويس.